:Mor 'on 'bei' 'yle, <hesitation> on-: 'mor-: :a dhe-dih, :a wlu :ka :a 'ye-a no jeh-a :ne-a 'de yi. :ka :a 'ye-a no :a-a'a: 'bluhba: :a ne-a 'o ken or 'ye-a develop, on-: 'mor-: :mor :a :dhe-dih me-: :a za-'. A :ne 'o dha a zleh klu, deh an no-a 'beleh deh 'on :ne 'de 'weh, :mor :on pobo 'o net ken 'on :ne 'o 'weh, a 'beleh gwlor ken dih 'o 'on 'de 'weh. Deh :a 'ye-a no :eh 'ye-a 'nyne 'jeh ne 'ble <hesitation> eh-: no deh an discusing 'de 'on 'bei' bo. :ka :a 'ye-a no :a-a'a: gwlor or <hesitation> 'ye-a deh no 'de or 'ye-a 'nyne 'jeh ne 'ble eh-: no deh 'an discusing 'de 'on 'bei' bo. :ka :a 'ye-a no :a-a'a: gwlor <hesitation> or 'ye-a deh no, :yee' :mor on 'da deh :daa :a mu-eh no :yee' 'on mu 'on 'duo: part 'weh, 'an part 'on 'beh-dih 'on 'ye-a 'duo: :mor 'on 'duo-or, :mor ti nyni 'o :mor 'on 'ble 'an :koan: :yee' 'on mu 'an :koan: bo or-: an no. Jorwor: <hesitation> 'on se any option ble, any deh on 'da-a 'suh :mor 'on 'ye eh eh nmor 'yi-dih :yee' 'on support eh on 'de a 'nyi :a no-eh, :mor :a 'ble any mo-' :za deh :mor :a za-eh :a worn-or wlu+-dih :yee' 'on :sorn 'on mu 'de 'on 'bli 'gbu 'on :dhe-dih.